اللغات اللي نبي نتعلمها، نبي نتعلم اللغة اليابانية، نحب ثقافتهم، وهدي اللغة تفيدني في التواصل، وتفيدني مع التكنولوجيا، وبنحب الأنيمي، هدي اللغة يعني <noise> حتعلمني إني نجرا الأنيمي، نجرا الك- قصص الأنيمي، واللغة اليابانية لغة فعلا جميلة.